Tsy magnana traikefa amin'ny resaka famboliagna za dia tsy, tsy haiko hoe ino raha koragnina amin'izagny. Raha ohatra hoe mba nagnana fahaiza-manao amina resaka famboliagna ndraika dia mba nivôlagna zay raha azoko novolagnina. Fa ilay izay tsy agnatin'ny filière ankafiziko koa dia tsy haiko.